Kõik lähkümbäq maaq, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Tšehhi, Ungari, Soomõ, Roodsi, Norra, Taani, sis om Vinnemaa, Ungari, <hesitation> sis om esiki tuu Aafrikah tuu Egiptus. Katskend kolm sai kokko.